Pianô tietieko hianaragna tsy tô zay gitara satria aminah pianô zegny zah <hesitation> afaka mi-controler tsara tanagna agnah, môramôra zah mi-controler tanagna agnah tsy toy zey aminah gitara, de zah amin'izey mandigniky fô pianô tiatiako ho hay ary malaky haiky tsy to zay gitara.